Té i'ni yeeso ve'e, kua'a ɨ́ɨ́n chivi, ni kēē chinana, ni kēē chinejɨ, ni kēē ya'a kuií te kaaso, te ko nde laa, niño kua'a té mino, té nduve ndó, té kulandu, lujua niño kaa nde laa taka ñayivi, nde niño jó lavi, laa te niño iyo vi'nde, laa te kua'a té i'ni ni kēē vi'nde, ni kēē chinejɨ ni kēē, te niño kaa taka ñayivi ve'e, lujua niño kaa taka ñayivi nde laa.